Alura me prim travai al e istà la fe la guida turistica ënt ün muzeo, al era ün muzeo ënt üna veia miniera dë talch e m'piazìa përché purtavu ën gir le persun-e a fe üna vizita e anche en lengua, ën franseis u ën angleis